Picc yi dañoo nekk ci àll bi, piccu sëriñ bant rek, ci kaw nii mun na ko ràbb foofu da koo ràbb, da koo ràbb, da koo ràbb ba mu pare mu nen, mu nen ba pare mu toj, bu tojee ba pare muy indi ñam wa nga jox doom yi ñuy lekk, bu màggee mu lay naa jéem a naaw, bu ñu mënee naaw ñu naaw dem waa. Ngortaan booy nga def kok kok kok loolu mooy ngortaan ci wolof.